टर्की के संस्कृत व संस्कृति बहुत विविध है। जहाँ ओकोश टर्की को अनातोलियान ओटोमन का विस्तार देखो जाता है। और अहिमा पश्चिमे संस्क्रति और परंपराओं का भी एक मेल देखो जा सकता है। अहिमा विभिन्न स्तरो पर तत्वों का मिश्रण है। जहाँ ओटोमन साम्राज्य और पश्चिमीकरण के साथ हुई की शुरूआत आज भी मौजूद है। टर्की में एक बहुत ही पुरानी परंपरा मौजूद है। जे का एक लोकप्रिय परंपरा को जोड़ो जाता है। जे मा एक कांच से बनी नीली आंख। सबके घर के दरवाजे पर तंगी मिलत है। जे का मतलब होता है बुरी नजर से बचना।